Nigeriya madaniyatiga keladigan bo’lsak, bu yerda nigeriyada bir qancha turli xil o’yinlar mavjud o'zlarini madaniyati bilan bog’liq bo’lgan. <hesitation> U nigeriyaliklar uchun ham nigeriyalik bo’lmaganlar uchun ham birdek yoqimli bo’ladi va ularni madaniyati bilan tanishish uchun qiziqli usulni taqdim etadi. Misol uchun Culture games degan o’yini bor. <hesitation> Bir sharxlovchining takidlashicha xatto ularni nigeriyalik do’stlari ham o’yin bilan kurashishgan, chunku ular kiritilgan so’zlar va iboralarni bilishmagan. Juda katta to’siq bo'lib, chunki amerikalik va yevropalik boshqa o’yinchilar faol oyinchi tomonidan berilgan maslahatlarni tushunishga imkonlari bo’lmagan. <hesitation> Tarkib bilan tanish bilan bo’lmaganligi o'yinni qamrab oluvchi va barcha ishtirokchilar uchun yoqimli bo’lishini qiyinlashtirgan, dastlab. <hesitation> Demak bu oyinni boshqa oyinlardan farqli jihati, o’yinchilar tushuntirishlar orqali tushuncha va tushunchaga ega bo’lishlari mumkun.